Yo alaal ulobalool amansa. Amansa gujégol go goomé éligolaal bulago bara gujéék éém imbi ubajaal si palaas imbi ujégeel bu gajoom umbu uju ubajaal fuyuhohum fa jajaak. Ajut asénolaan anusaaan uyaab déré yak déré, ho bésénolaal épalaas ya gujéék anusaan nujoow ulako do nujéék.